حالياً على الصعيد العملى ما بى مشاريع شغال عليها ، لكن مشروع حياتى هو تنشئة أبنائى تنشئة سوية ، وتوفير كل سبل الراحة وال - وإغتنامها لأجلهم، ما بعتقد إنه فى مشروع ثانى أهم من هذا ، وما فى عندى أصلاً وقت لأى مشروع ثانى معهم ، ال -هم خلاص هم إجوا ما عندى مشاريع بعد هكذا.